ഫ്രന്സിദു ബോജന ബാരി ഇദ്ദേ ഇപ്പുന്ദു വൈവിദ്യ। മയദ് ഇപ്പുന്ദു <hesitation> സോഗ സോഗ ബുക്ക। രുഛികര അദ് ഇപ്പുന്ദു ഐതു <hesitation> ഹന്നു। തര്കരി മാമ്സ മീനു ഛീജു വൈന് ബലകേ മല്പേരേ। ഭുക്ക ഓത്കഗദു ബ്രേഅദ് ദേസ്സേര്ത് ബുക്ക പേസ്തീനു ഉസേ। മല്പേരേ അകലു ഭുക്ക അകലു മദ്ദ്യനേഗു ജസ്തി സൂപു। ബുക്ക <hesitation> മീനു തര്കരി ഛീജു ദേസ്സേര്ത്സ്। ബുക്ക നൈതുഗു ല മാമ്സ മീനു ഛീജു ബുക്ക വൈനു। ബുക്ക ബോയ ബേജു കോകര് വൈനു ബുക്ക ഇന്ഛപുര ഥിന്। പേരകലു ഹലേ ബ്രേഅദ്സ് ബുക്ക ഛോചോലതേസ് ഏത്ച്।